Ingye nganzire okwerikumi neyibiri kusangwa okwerikumi neyibiri thukibukamu eributhwa ryayesu kandi ithwamupipa, ithwamuramya, ithwamuha okwabyethu ebyathuwithe. Kandi ekyiro ekyu kyika kyabibya kyiro kyinene, thukambalha ndeke, ithwalya ndeke, ithwanywa ndeke, ki ithwayamusima thuthi asingya eributhwa. Nabandi bosi ababirighenda eyihya ababirighenda hayi bakalwayu ibasa omwamiyi yabu bakasatsanga nababuthi babu kibakasasomera omwamakanisa wabu awabalwe babirisiya